sekul gak negara kou meyukung macam-macam Bahasa gak liko melou itou sajilah meyukung macam-macam Bahasa ajau bei Bahasa Malaysia , ienlah Bahasa ibunda laie telou yeh, Bahasa inggeris, bahasa mandarin ajau gak university-university Bahasa perancis pun bei, Bahasa korea, Bahasa arab memin bei cumak telou un agei lokkah dalok bak belajer Bahasa-bahasa ien.

Bei terutama mak, siyen akan pedengah gak nou menasihat gak nou kak belanjak sebareng-sebareng belanjak, belanjak lah secara berkhemah belanjak wak tuo un kak miwek duwit gak geji-geji ji un iyen lah nasihat paling beguna gak kou setakat ito.

barang wak kreatif wak diak ji wak niyiah gak kou ienlah bila masa lau krismas, akou miyiah a krismas tree laie melou, miyiah lebok wak ien diak ji bila ngak kalup niyiah nisek apui kelip-kelip

pasel test sekul gak aneak-aneak umik ien diak, sebab ien akan menguji a kepintaran loyien, kuba gai ji loyien kena menerima wak nelajer cikgu lau ien-yen

Perogerem kebajikan gak likou melou wak ji den melou ajau aneng wak perogerem yen diyak angai ji, setabil lalu ji den kou. Sama ji perogerem kebajikan, a bak menuluong a susah, a pedeh, a matai. Aneng beilah kebajikan gejiyen menuluong sama likou. Yen ji wak senuka melou gak likou.

Liyan agei mudak akou lok jadi doktor ayeng neh. Sebab yenlah akou deraih angai belajer liyan agei mudak.

masyaraket kena menulung a memerlukan ienlah deloyien menubuh jalak jawatankuasa kebajikkan bak memantau sai-sai ji a bak merlukan pertulungan dagen Masyarakat melou, itou patut sibet telou giaan telou

sayur sawi bila au pegui ji wak imun sayur sawi ien bila segar ji, segar tan rasa nou pegui wak imun nou ien tuneh, ienla sawi ataupun buwah timun bila buwak timun ien pebuwak diyak tan rasa nou baih au pimun ien tuneh

Ji keadaan sekul gak takan melou, sekul gak gitou, gak Malaysia tou memang terjagalah kecuali sekul gak likou kapuong-kapuong umik, a yen masalah angai. Ndabei terah jaga gak. Bei sekul sapai masuok lubeang sungai ndabei netoh diyak-diyak. Beilah diyak getan yen. Mun telou bak pidok tuu peruntukan, idoklah peruntukan sesame rata gak memin-memin likoulah. Yenlah wak nasihat koulah gak kerajaan.

Wak diyak tan angai pernah nerasa kou apabila akou buyak nobor masa akou pisak nobor akou strike nobor wak iyen subet akou hepi <laughs> terima duwit diyak tan.

pernah pgui anek-aneak pisak asin, satu salah satu per permainan tradsional Masyarakat Melanau, diyak tan loyien pisak pebiah jahak loyien sama-sama pisak, aneng bak meyihatkan badan bak pelasei kawak

alat musik wak nisak kou sama ji gong aa taweak, kadeng, wak isak tradisonal min ien, wak nisak melou ketaie ien sapai ajau

A tokoh sejarah terbileng dagen negara melou lahabei yenlah Tun Rahman Yaakub. Siyen kena matur bermasem-masem masarakat bangsa sapai a pesayak gak siyen menaban likou

Diyak mun pasel tes itou gak sekul gak aneak-aneak itou diyak supaya loyen sentiasa besedia jegem telou taou prestasi loyen diyakkah nda diyak. Bila bei tes lubeang atau pun ujian gak aneak-aneak masa loyen sekul.

Kubaji bak belajer, belajer bahasa - bahasa kek itou tuneh telou mesti sentiasa membaca jegem sentiasa bak telabau, baruk telou kena taao menangkep wak yen ngan laju. Telabau cubak walaupuun salak telou sentiasa mencubak baruk telou kena pass lubeang bahasa yen tuneh

Wakkan wak sihat jegem bei hasiat biyasanya gak melou a Melanaulah, ulem, ulem-ulem, a umai. Kak keman wak gurieng, gurieng nyok, ji dagieng negurieng ji. Kak selalu angai keman wak pejah ji sapek, siyau pejah ji. A perelu keman idak wak sayour-sayuor wak yen kena subet kelou sihat.

Inou pasal pebak bank online, ingat senangkah pebak cara duit online bak menului duit ,bak miteng duit gak tina tama telo bak bayar hutang. Malaih tan bak pesusun gak bank malaih tan matik tai alu un bak matik no giliran da tenang ta naseng kena pebak online hanya dihujung jari. Mapun an duit telo. Yian pebak bank one line. Tapi keburukan yian duit telo senang angai tenikaw.

Tokoh sejarah wak tebilang gak negara melo mun gak Serawoklah selalu melo menaah serita pasel Rentap mun gak bangsa melo Melanau pasel Tugau loyenlah a tebilang biyasa tenaah kuman unit sabei.

Akou suka pegui aneak-aneak kou bejaya lubeang udip loyen, lubeang kejaya loyen, lubeang pelajaran loyen. Paling tuu pelajaran loyen mesti bak diyak, baruk seneng lubeang bak pinyeang lubeang kejaya masieng-masieng. Yenlah suka bak pegui aneak-aneak mesti bei cita-cita bak inou ji loyen bak jadi jelau mudei neh.

wak kerja sekul wak susah paling susah bagi kou lahabeilah memang matematik paling susah sebab da taau mengira a meyabek ajar a udei bak megira, barulah taau, telabau liko putih pun da taau, megajer meyabek a kek udeilah, wak ien tan paling-paling tan susah bagi gak melou lahabei a gak kapoung, debei a betul-betul tan bak megajar melou

Perogerem dagen redio wak senuka kou yenlah gendang Melanau ataupun laei deloyen bermukun jegem kawak lagu permintaan Melanau wak keluwer tiyap-tiyap lau migu.

Cara ba berjimat duit yianlah kaau bak perlu matur cara kau pedepeh duit jegam keperluan wak perlu dibeli nou jegam wak da perlu Angai dibeli jegam kaau perlu dipeh duit ba guna masa suntuk atau lau emergency tan.

Telepon mula-mula lahabei yenlah telepon batou laei a. Telepon Nokia 3310. Diyak tan telepon yenlah telepon pertama wak bei taban akou.

serita bak pengalaman mapun panggoung gak negara kou, mapun panggoung gak gitou ajau, gak mana-mana un shoping komplek bei, bei dua alak panggoung agei bei ien, pebak inou ngadan laie telou serita inou aa, serita inou ngadan laie telou ehh pang cineplexx ien ji seluk akou ngadan cineplex ien, cineplex ajau bak melei tiket pun online, debei agei bak beratur-atur ji danalah lahabei, ajau itou senang tan jumeak.

pasel AI itou akou dagak pasti agai sebab barang itou agei baauiah gak giaan melou, ji alakei-lakei dabei taau agai pasel AI itou, gak kou akou perlu belajer wak inou wak yen

Pesta kaul sibat paling meriah gak likou melo sempena bak pidok kesyukuran gak ipok dad ipok gu'un bahawa hasil wak ngak terima melo diakji angai ji.

Mun bak belajer inou-inou skil, paling Skil wak paling akou lok suka tan bak belajer yenlah skil mekanik. Mekanik subet keretak supaya mun bei inou-inou tan hal lubeang keretak, mun keretak yen rusek kaau taao ketantan bak mengatur keretak yen tuneh. Yenlah skil yang paling beguna.

Ubat a sabei wak dagen budaya melou selalu siyen bila melou payen inou tan, kadeng nedukun a cara a mubat dana. Ubat wak kinan melou, ubat wak kinan melou bukan siyen ubat sama ji wak ubat ajau ji Panadol inou, debei, melou keman ubat kadeng melou keman jamu yenlah ubat melou. [A] yen un.

akou lok mapun isreal, sebab isreal ien idak giaan di serita dagen bup bible wak biasa nebaca kou

Ji serangga wak paling ayeng gak takan asel kou iyenlah siew, siew wak nyat angai ji wak keman daon-daon wak imun, imun melo.

liyan agei mudak akou lok bak jadi manusia berguna gak Masyarakat melou supaya kena bak menulung dikak atau saudara-saudara telou

Tanggungjawab pegawai wak ngak peniliek masarakat iyen tuneh iyen tuneh supaya loyen sentiasa turun padang bak menaah ji masalah rakyat jegem kawak bukan siyen bak menaah un masalah rakyat tapi kutan tan bak mebetul kutan tan bak menyelesai masalah masarakat iyen tuneh dengan cepat dan betul.

Awan gak takan melo diyem kou rasa gaan gaan pun awan sama ji awan apoukkah awan bilem kah awan biroukkah sama un likou melo giyen kawak liko a giyen kawak bei lah awan bak berubah kaliek ito laei kelo bentuk awan kaliek berubah mengikut pangai gak liko-liko ndalah sama.

Buk wak senuka-senuka anek umit iyenlah buk serita katun wak iyen un kenataau kou.

Bei takan wak suci wak diyak angai gak kou atau keluarga kou iyenlah alta umit dagen lebok wak bak takan melo sabiyeng.

Sistem wak sibet peritah gak likou melou bei idak kawak wak mengasi ji contohnya deloyen subet a komuniti untuk aneak-aneak sekul belajer kraftangan jiyen atau gak a kapuong-kapuong belajer kraftangan. Wak yen ok ji den kou kena ditamah diyak agei.

Akou suka pisak gita, alat paling muzik yang paling akou suka yenlah gita. Yenlah akou belajer jumit-jumit getan tan pisak gita. Mun rasa boring-boring tan kena pisak jumit lagu, jalak duwa alak puun ngak diyak tan

Wak niseak aneak umik dagen maseraket melou wak kuman lahabei tapak ajau yenlah, wak loyen suka subet a jekan pejah, umai wak sibet loyen gak likou melou

Paling idak benateang wak nimen biyasa lubeng masarakat melo gitau iyenlah siyaw, siyaw iyen tuneh wak umit jadi nyat bila ngak nyat bila ngak nyat iyen tuneh kena nejaja atau senebeleh bak kan sendirik.

gak soalan itou, susah tan bak difaham kou a sebab soalan itou agak keliru jadi biarlah

Inou ji wak ubat a sabei wak bei dagen budaya kelou? Lubeang bu budaya meloulah eheh. Mun bak a paneak ubat majum, ubat a inou ngadan ubat sek pilih gak ulou. Bah yen bei pebak kapuor, pebak inou ngadan itou pebak a limau, limau nipih senapuor jegem kapuor, nesek gak pait se telou bei inou ngadan yen daak lancer keluwer. Ndabei bak pedeket-pedeket agei.

akou bak pisak wak isak dagen tepon un, den debei isak wak gak gak luar ien

Wak asek wak kou suka kubeji? Wak asek wak aneng ngam tan gak biyaih kou jegem diyak ji bak nebak ndabei bak mihir ji laei a. Wak yen jilah wak diyak.

harapan jegum cita-cita kou gak aneak kou, debei kek, semoga tudip deloyien diak jegum berjaya ji melalui kehidupan loyien jelau-jelau

cuaca lau itou suab lasuk, tiba-tiba pukul dua bah abei ujan deraih lalu, basak min, jem jalan kawak, ienlah cuaca lau itou

Pasel pebak cara bank online yen diak, yen laju jegum selamet, jegum gak mejemet masa telo, telo da bak mapun gidi ginan bak pinyeang gean parking, mun telo bak mapun bank.

Teknoloji, teknoloji lubeang bidang pendidikan penting angai sebab kuman teknoloji itou tuneh seneng a pihak-pihak guru bak mengajer aneak jegem bak berkomunikasi gak aneak-aneak murip walaupun masa, masa bukan, bukan masa pembelajaran.

Takan raun wak lo napun kou aku suka mapun likou putih raun likou green nich mapun gereja cara lo yian sebiang cara bak mengenal tuhan telo pegui ji telo ba merasa bah tan an tan telo bak mengenal tuhan dan kedamaian cara lo yian lubeng likou-likou lo yian likou surga.

Bangsa-bangsa pindah ito susah tan telo bak telabau kerana tiyap-tiyap bangsa doyen akan pindah pinyeng keudipan doyen gaan doyen kena tudip giyen doyen mapun.

awannn gak takan melou ajau, ujan un-un, suwab ujan, abei tapak malam udei ujan, dabei ngak bereti lalu tan ajau, alah ujan un tan lau

Mula-mula pengalaman makau masuok paguong yenlah gak Mukah sabei sama jahak tina tama. Rasa seronok tan masa yen sebab a pertama kali masuok paguong. Ndalah nyat angai paguong yen tapi sukup menghiburkan.

sebab tuu a Masyarakat telou pindah mapun kek ienlah bak peyieng pengalaman, bak berusaha lebih supaya lebih Berjaya, lebih maju ke masa hadapan

wak isak tv wak senuka kou sapai keditou adalah cikgu limau kasturi, pasel cikgu megajer gak pedalaman, susah agai tudip tapi sien kena menugak skul ien jadi skul wak paling cemerlang

. Pasel makau jawuk itou sebenarnya diyak tan pabila telou ngak lelah kereja telou memerlukan masa rehat. Jadi makau jawuk itou kena merihatkan pikiran telou jegem menenangkan perasaan telou gak stress jelau-jelau

Akou suka dagen lebok sebab udara siyen bersi daripada keluwar lebok mun gak luwar lebok udara siyen bedabou jadi akou debei suka keluwar lebok

tenangkan-tenangkan pikiran, relek-relekkan pikiran jegum pikir positif supaya sentiasa bila telou pikir positif tindakkan telou pun positif kawak

akou suka pebak t shirt jahak jean, simple geji un, mapun aan-aan pun senang debei susah, diyak tan gak badan ien paling penting

Masarakat melo biyasanya pimen siaw pimen sapek pimen kabing wak iyen selalu niman dagen masarakat melo sebab wak iyen kena kinan bila gak lau-lau nyat atau masa telo bak keman mana-mana ji antara benateang iyen.

Kuba ji AI kena nebak dagen tudip jelau jelau lobeng opis AI iyenlah bak menolong akou bak pegui ji ino ji kesalahan kesalahan grama sama laei liko putih serta bak metoh ayat ayat lobeng perkataan perkataan wak bak surat surat wak bak sibet telo iyenlah adalah kepenting AI ajau mun parti jalak wak dabei diyak iyen telo a ino ngadan bak madak telo da ba pikir un jadi telo hanya depen un gak AI unlah.

. Bank onlaen, yen wak paling diyak ajau nebak ajau. Seneng angai bak miteang duwit gak a gak gaan-gaan nda kira gak gitou, gak likou putihkah, gak gaan-gaan. Bank onlaen yen diyak angai. Aneng diyak bak-bak masarakat ajau.

Ino wak sibet kou bak jadi tanda lau kenasuso kou iyenlah akou suka begupul jahak famili kou jahak keluarga kou sama-sama melo keman dina bah abei gaan-gaan takan puon sepesel bak supaya masa lau kenasuso iyen menjadi lebeh makna gak telo.

sakai wak selalu buyen, akou selalu pejuah nasihat gak deloyien ngan relek nasang, diam berdoa dagen nasang seta kak memikir agai wak inou ji akan belaku. Cuma perlu menenangkan pikiran

Cara pasel pisek atau menyedia wakkan wak senuka iyen umpama bak subet umai kaau menyedia jekan limau bawong lada jegem jumit sia.

Mun gak kou ngak biyasa tan bei iklim ujan jegem pala ngak sukup diyak ngak tan lah lebeh kuman iyen nda berapa agei mun ngak pat bangsa mus iklim susah angai tan tudip.

Lau wak paling bermakna lubeang gak likou Mukah likou melou yenlah masa kaul, Masa kaullah tan idak a pulik, sedara-mara keluwerga pun idak tapak. Sama-sama begupul bak menyaksikan upacara kaul yen tuneh

cuuti, cuti inou wak senuka kou ajau, ajau melou selalu melelok cuti, inou laie telou cuti umum, mun cuti kerja itou telou bak keluar kuman kerja itou susah angai, malar un nelepon, malar un bak madak ienlah bawen ienlah, bawen ien, aneak pun ngak najer, akou hairan apabila telou cuti macam-macam un hal berlaku gak gak opis, cuba telou da cuti kena un telou bak inou ngadan telou bak meyelesaikan kes-kes ien eh datau tan agei kou itou

Sukan wak diyak tan bak negui yenlah a pisak bol, sebap sukan a pisak bol idak apah dagen padaeng pisak.

Warna paling senuka kou iyenlah iyenlah warna siek sebab warna siek melambang keberaniyan dagen udip.

Bei jalak agensi wak ngadan sien PIDM wak kena granti duit da miyau anik pun tenikau keman bank yian ji lah.

Bak memulakan bisnes gak likou melo neng bei senang jumek sebab ajau apah pun makin idak jegam masyarakat masyarakat idak angai ji jadi bagi kou bei senanglah jumek bak bisnes meking kedai kah inou sebab apah ngak terlampau idak.

Risiko pebak teknologi ito mun nebak wak diak yian jadi memudahkan kerja kaau urusan kaau tapi yian mun kaau salah bak akan memudaratkan kerja kaau.

diyak sekul jegum tina tama kena sama menulung megajar aneak-aneak, ienlah mun aneak pigek kerja rumah telou periksa ji, madak deloyien subet jegum mun loyien taau telou megajer

Iklim berubah, bei kawak diyak bei nda diyak. Mun ujan un ndabei diyak kawak. Mun siyen berubah bei ujan, bei panas a, bei nyadek tanlah. Mun lau itou bei panas, bei semuneh ujan, ok kawak siyen getan yen.

. ji gak liko kou ajau itou, bei dua un tan musim, musim ujan jegum musim pala, kadeng-kadeng a yen bertukar kadeng-kadeng jemingu lalu tan ujan, jemingu lalu tan pala yen ji un lah

Bup serita atau serita aneak-aneak umit wak kenataou kou, serita wak kenataou kou, serita wak nidok tipou kou lahabei, serita sang kancil, serita sang kancil menipu baya, serita sang kancil menipu harimau. Sang kancil itou adalah mangsa-mangsa deloyen tapi a yen tukeng angai bak menipu-menipu benateang-benateang itou supaya benateang itou nda bak keman siyen sereta bila siyen lukoh siyen bak tupet paai, siyen menipu gak baya sepaya a yen kena melipas sungai yen bak kenaan wakkan siyen bah jebah sungai yen. .

Lubeng udeng sai a bak matek a matai iyenlah ahli keluarga terdekat, ahli keluarga terdekat iyenlah wak perlu matek a matai iyen tuneh supaya siyen bila a matai iyen tuneh bak pulek siyen pulek ngan diak-diyak gak jawai mata a liko Tellian.

Cara bak metoh likou, bagi koulah mun loyen lok bak metoh likou betul-betul, betul-betul bak metoh likou kak beruteang idak lawuih gak likou kek. Sibet likou telou, majukan likou telou. Hasil penusieng gak telou baliek gitou ji un. Bagi akou lah.

Suti wak paling senuka kou ialah suti ujuong taun. Masa yenlah kaau bak menyabut Krismas, baih yen lalu kaau menyabut taun baou. Wak yenlah, masa yenlah kaau idak suka bekupul jahak keluwerga kaau sama-sama bak menyabut Krismas jegem taun baou

warna senuka kou ienlah warna Biruk, warna sek jegum warna apuk, sebab akou warna biruk minat gak chealse jegum warna sek gak manchester united

Sabjek wak senuka kou gak sekul sabei yenlah sabjek sejarah. Inou tan sebab akou suka gak sabjek yen sebab siyen peserita pasel sejarah likou.

Jalak takan wak suci mun takan wak suci ito gerija takan kek wak suci da lah akou taao lah. Takan suci wak kena taao sebab keluarga kou memin katolik, katolik iyen suka angai bak mapuon gerija. Doyen bak mengenel Tuhan bak menyegak Tuhan bak pinyeng damai dagen naseang Tuhan un kena pidok damai gak telo supaya telo tententeram kena bak ino ngadan laei telo bak seneng legah ah.

Mun aku bak tau pasal penyakit aku akan mebawan gak doktor sebab deloyian lebih tau pasal penyakit,-penyakit ji wak bei ji berlaku gak dunia ito.

Takan paling suci den lebeh suka tan melo mapun jahak keluarga melo iyenlah gerija mana-man puon gerija gak gaan puon gerija bila suka peden gerija terutama gak sri aman inan trinity church diyak tan mapun gerija iyen sedap tan mata memandang.

Bup serita aneak umit wak kenataou kou, pasel wak sang kancil, pasel renap, pasel tikuih, pasel a puma, a pekebun. Wak bup serita wak di taou koulah. Pasel likou-likou a, pasel sejarah likou a, sejarah likou melou. Yenlah ji wak kenataou kou bup aneak umiek wak selalu nebasa loyen.

Masaraket kena menuluong wak memelu yenlah kena bak berudieng telou kubeji-ji a bak menuluong siyen ataua merlu petolongan telou.

Tan wak sibet kou bila akou kenaan telepon batui lawuh akou akan telepon gak dikakak wak kenatau kou jegem peserita pawot lalu iyen ji tan wak sibet kou lah gak apabila bei telepon.

wakkan paling senuka ienlah umai, kutan tan subet umai igek inou wakkan fresh, teniwa nou tetek nou umek-umek, baih ien senapur inou jahak limau, senapur jahak lada jegum mana-mana ji wak a subet umai ien lubeang umai ien supaya jadi lebih diyak, bila ngak jadi diyak nyaam sien

Tanggungjawab pegawai sama laei likou melo gitou YB lah yang terhormat wak penilik, tanggungjawab sien mestilah menjaga masyarakat menaah telabau masyarakat seneng kah susah kah diak kah mamak kah yian adalah tanggungjawab YB supaya YB kena bak pedengah gak a bau agei inoukah peruntukan untuk menyediakan jalan atau pun gi an gi an wak bak menyeneng kan likou setempat

Kutan an bak menyubak jegem pejimat iyenlah duwit telo melei wak perlu un kak telo mengikut rasa bak melei semua wak perlu un telo melei barouk kena duwit telo pejimat.

A pisak lagu a senuka kou. Idak angai tan lagu a senuka kou tapi akou nda taou sai a menulih tapi akou suka lagu yen menaah lagu. Teneng tan naseng telou menaah bila menaah lagu anekpun telou nda taou reti inou lagu yen. Asel menaah lagu tan diyak tan-tan utek telou ndabei bak memikir wak kek wak kek tan. Tan yen.

sukan wak paling senuka negui ienlah football, bola sepak a terutama tim-tim kuman a kuman England inan, English prime premier league, Liverpool, mu Manchester united, totenham, semu Manchester city bila deloyien belawen sama-sama debei o diak tan pegui

. a skul ajau itou idak agai rusek sebab loyien ngak taie ngak skul ien, terutama gak skul kapoung inan, tapi ajau itou ngak neganti ngak skul baau, diak tan pegui skul baau ien

serangga paling ayeang gak takan asel kou ienlah segelatip ataupun kala jenking laie liko a melayu, serangga ien nyat ji den kou

Cara keluarga kou menjaga tuo peguna duwit iyenlah subet senarai sebelum keluwar melei bareang.

sakai, sakai lai ataupun sakai mahou, wak sakai rapat kou, ajau debei idak sakai rapet kou agei, dalah sama masa sekul lahabei, masa sekul lahabei bei dua lawaih sakai rapet kou gaan-gaan bak mapun tetep bersama, biar mapun kantinlah pulek lebokkah deloyien selalu pun selalu mapun lebok kou, melou kena megenal tina tama masing-masing tapi bilalah nyat itou ji, masing-masing un agei membawa diri dabei berapa rapet tan agei kecuali ajau itoulah melou bak merapet melou baliek supaya melou kena bak serita-serita wak dana sama laie a

mun mula temujanji doctor gak negara itou, debei kawak susah agai kawak, asel mun au pedih, au mapun sien matek au jujuk bila a ngak giliran nou doctor akan menasihat au tu ni tu ji tu ji baih ien siyen akan pidok ubat gak nou itou un, senang agai

mun serita pasal bangsa music wak senuka kou, akou suk lebih suka gak geletangan ngadan ien wak isak a Melanau, sekajih la tan akou suka gak wak isak ien, walaupun akou daberapa taau tan gaya susunan pisak wak ien

Bila bei ji kelo pimun kelapa sawit walaupun bertahun-tahun kelo matik apa bila bei hasil pebuak, hasil yianlah kena bak nalap telo.

Subjek paling suka ako masa sekul lahabei ialah mathematics sebab mathematics tou kaau da iboh perlu bak melatih ino angai kaau perlu berlatih-berlatih jadi pandai.

Mun kena bak belajer skil, akou lok yenlah bak subet bilun jadi telou kena pejaja bilun mun a bak pebak bilun samalah keritak.